E ca cuytʉm ca cuytʉm ca yʉn ispʉgapapʉ ʉchi cap este e te este chiʉ cuytʉm y ʉn este ʉn penʉ can sembrando vidajʉ tumo programa este ʉn penʉ ʉchiis ca ca este hʉy semilla cay puj ʉn ʉn este ʉn almacigu chʉcjayʉ tʉtʉ has ʉn penʉ yeg pʉnsaam ca este ca cuytʉm y ca cuytʉm yʉji tʉn cʉspa tʉwan'is este ten yʉmʉs hʉy te licuadorajʉ hʉy hʉy cʉtpa hʉy cʉtpa hʉy preparachʉcpa hʉy este como tʉn cʉnʉsechʉcpa este wacamole ʉ ʉ wuti entʉ ca'sa tʉn cʉspa hʉy nama hʉypa hʉy cebolla hʉypa hʉy niwi hʉypa hʉy sal hʉypa y pues tʉn cʉspa tʉn cʉspa este shis jeeŋ yʉya shis jeeŋ wacas shis jeeŋ e ca cʉshi pʉñʉji hʉy setsucpa y pues tʉn cʉnʉsechʉcpa como encebolladu